إذا بنغير الحفاضة للطفل، لازم نحطه بمكان آمن ،عشان ما يطيح، وبعدين نفتح ونلملمه ونستخدم المناديل حجت الأطفال، وبعدين نغير له نجيب وحدة نظيفة، ونحطها ونظبطها ونسكرها عليه.